باش نحضرو كعكه بسيطه نبدو بخلط ثلث بيضات مع كاس سكر و نضربهم مليح حتى يولي يطلع خليط كريمي، منبعد نزيد كاس زيت ونكمل نخلط نزيد كاس حليب و شويا فانيليا و غربل ثلاث كيسان فرينا عليه مع كيس خميرا و نخلطو بشويا بشويا باش ميهبطش، نزيد شويا قشور تع قارص و نفرغو الخليط في مول مدهون بالزبده، نسخنوا الفور على مية و ثمانين درجه و نطيب الكعكه في حوالي خمسا و ثلاثين دقيقه.